Mba hisii mbarakôa zany hisorohana lôka tsy simba e dia mila alana malôngany i teny dia avieko izy an revô madio tsara dia ampidirina agnaty vatafampy- fampangatsihana, dia amzegny izy tsy simba.